إذا كان بإمكاني تعلم لغة واحدة بختار الصينية لأنها واحدة من أكثر اللغات تحدثًا في العالم ولما أفهمها بتمكني من التواصل مع عدد كبير من الناس، <hesitation> لأن الصين تلعب دورًا مهمًا في الإقتصاد العالمي والثقافة <hesitation> فإذا تعلمت اللغة الصينية تفتحلي آفاق جديدة و.